gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni hér á eftir heimsækjum við Tryggva Ólafsson listmálara og fylgjumst með því þegar hann var gerður riddari af

en hann bjó og starfaði í Danmörku um áratugaskeið og er enn að vinna að myndlist en við byrjum á máli Birnu sem öll þjóðin fylgdist með frá fyrsta degi þegar hún hvarf aðfaranótt fjórtán janúar síðastliðins viku síðar fannst Birna látin við eftir að hundruð björgunarsveitarmanna höfðu leitað hennar thomas Möller Olsen þrítugur hefur verið ákærður fyrir að hafa myrt Birnu og var málið þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í vikunni hann hefur verið

í haldi frá því í janúar en neitar hins vegar sök í málinu en hvað hefur rannsókn málsins leitt í ljós og hvernig gekk hún fyrir sig mörgum spurningum er enn ósvarað og hingað er kominn Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn sem stýrði rannsókninni og ætlar að fara yfir þetta með okkur velkominn Grímur takk eins og ég hann hefur neitað sök í báðum ákæruliðum annars vegar fyrir

að hafa banað Birnu og hins vegar fyrir rúmlega tuttugu kíló af hassi sem fundust um borð í káetu hans breytir það einhverju fyrir málsmeðferðina í þessu dómsmáli þegar hann neitar sök það held ég

að hann neitar sök núna í

meðferðina að hafa haft haft í fórum sínum þetta hass og það er þá bara ákærandans að mæta því með einhverjum hætti en hann játaði því á einhverju stigi í yfirheyrslum já hann játaði það við rannsókn málsins verður þá sönnunarbyrði ákæruvaldsins meiri fyrst hann hefur neitað sök

eða réttarfar á Íslandi er með þeim hætti

að það er bein og milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir dómi hvort sem um er að ræða játningu eða ekki já þannig að ákærandinn þarf bara að sanna sitt mál og hann

rannsókn málsins og eftir atvikum óskað þá eftir skýringum á því af hverju viðkomandi hefur breytt framburði sínum en ég ítreka það að það er bein og milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir dómi hann neitar sök og hefur gert frá fyrsta degi getur þú eitthvað sagt okkur hvað hvað hann hefur sagt og hver hans frásögn er frá þessu kvöldi því að við höfum ekkert fengið að heyra af því því nei á meðan á rannsókn málsins stóð sem stóð yfir í átta vikur þá kom fram hjá okkur að það lægi ekki fyrir játning í málinu og það var raunverulega það eina sem við létum hafa eftir okkur varðandi það hvað kom fram í yfirheyrslum yfir hinum grunaða í málinu sem nú hefur verið ákærður

á þessu stigi þá vil ég ekki fara neitt út í það frekar enda viðkvæmt að málið

sem núna er komið til ákæruvaldsins og

búið að ákæra og þingfesta málið fyrir dómi að það sé ekki mikið fjallað um það á en fyrst hann neitar sök þá er auðvitað ekki allur sannleikur þessa máls ekki kominn fram að fullu hafið þið einhverja hugmynd um hvert tilefni þessarar árásar var og hver mögulega var hans ásetningur hluti af rannsókn sakamáls er að leiða í ljós

hver sé ásetningur og þessum þar sem ekki liggur fyrir játning og lítill framburður þá liggur auðvitað ekki fyrir afstaða hans í því efni við teljum hins vegar að við höfum leitt í ljós í aðalatriðum hvernig það eru svona óyggjandi sannanir um að hann hafi þess fullvissir það var niðurstaða rannsóknarinnar já en hinn skipverjinn sem var í haldi í ákveðinn tíma hvað var það sem fullvissaði ykkur um að hann hafði ekki tekið þátt í árásinni á Birnu það er kannski ekki hægt að segja að það sé neitt eitt sem hafi fullvissað

eftir því sem rannsókninni vatt fram þá töldum við að það væru komnar fram óyggjandi

ekki átt þátt í þátt í því að bana Birnu en hins vegar töldum við að það kynni að vera að maðurinn byggi yfir upplýsingum um aðdragandann og

var ástæðan fyrir því að það var ekki aflétt af honum réttarstöðu sakbornings á meðan á rannsókn málsins stóð það birtust líka

af skipverjunum tveimur við skipið þar sem þeir sáust ræðast við og svo fór

upp í skipið en Thomas Möller inn í bílinn í ákærunni er minnst á að hann hafi svo lagt bílnum nálægt flotkví við enda

kom þetta strax fram og var þessu haldið frá vegna rannsóknarhagsmuna það er raunverulega þannig að það kom fram á meðan á rannsókn málsins stóð að við söfnuðum gríðarlega miklu myndefni færðist til Hafnarfjarðar að þá fengum við mjög fljótt upp myndefni frá Hafnarfjarðarhöfn það var mjög gott myndefni og töluvert mikið

það kom aldrei fram hjá okkur og við birtum aldrei neitt efni þaðan en það kann að vera að það hafi

öðrum hætti komið fyrir sjónir bátinn

úr bílnum síðan kemur fram í ákærunni að bílnum hafi verið ekið á annan stað á höfninni og það var alveg með vilja sem við birtum ekki

við töldum þetta vera mikilvæg sönnunargögn í málinu sem væri óeðlilegt að

birta enda hafði það engan tilgang fyrir rannsókn málsins þannig það var alveg með vilja af

sem það kom ekki fram hjá okkur einmitt en hvað með til dæmis myndskeiðin af við auðvitað sáum mörg myndskeið af Birnu á fyrstu dögum rannsóknarinnar og og ferðir hennar um miðbæinn voru óútskýranlegar að einhverju leyti hafið þið komist að einhverri niðurstöðu um á hvaða leið hún var eða hvert hún hugðist fara nei það höfum við ekki getað leitt í ljós ekkert sem bendir til þess í í þeim gögnum sem við skoðuðum sem

hennar þó að síminn hennar hafi ekki fundist þá

gögn úr símanum eða þá hvort það hafi verið í einhverjum tengslum í gegnum smáforrit en það var ekkert slíkt sem leiddi í ljós á hvaða leið hún væri eða hvort hún

verið búin að mæla sér mót við einhvern það er ekkert sem bendir til slíks nei en hafið þið einhverja hugmynd um hvort hún hafi verið þvinguð inn í bílinn eða farið þangað sjálfviljug það er raunverulega ekkert sem bendir til þess að hún hafi verið þvinguð inn í bílinn en ég minni á að

birtum myndskeið í upphafi þar sem Birna sést ganga upp Bankastræti og Laugarveg og og síðan missum við sjónar af henni í myndavélum við Laugarveg þrjátíu og eitt og svo sjáum við bílinn hins vegar í myndskeiði þar skömmu síðar en en en akkúrat á þeim tímapunkti sem hún virðist hafa farið inn í bílinn eru engar myndir til af þeim stað en hins vegar frá einkaaðilum og verslunum þarna í nágrenni sem sem við erum búin að rannsaka mjög mikið og hafa hjálpað til við að staðsetja og greina raunverulega þessa tímalínu varðandi

það var mikið rætt

í Svíþjóð og öll rannsókn á þeim fór þar fram var biðin eftir lífsýnum löng í þessu máli og tafði það að einhverju leyti rannsóknina nei biðin tafði ekki rannsóknina við fengum mjög góða þjónustu sérstaklega með fyrstu sýnin ég held það megi telja frekar í klukkutímum heldur en dögum niðurstöðuna sem við fengum fyrst var það blóðsýni

var lífsýni úr bílnum og það held ég að hafi verið sent út á miðvikudegi og legið fyrir á föstudagsmorgni voru fjöldamörg sýni send í framhaldinu og þau bárust bara á þessum

engin áhrif á

henni var lokið á átta vikum býsna gott það var einhver umræða um af hverju við rannsökum ekki lífsýni getur þú sagt okkur af hverju það er svona flóknara í stórum dráttum þá er það þannig að við erum í samskiptum við Svíana

gæðastarf sem fer þarna fram

það kemur bráðabirgðaniðurstaða og síðan eru gæðaferlar sem fara yfir hvort um sé að ræða rétta niðurstöðu á Íslandi værum við ekki með nægilega mörg sýni til þess að vera með sérstaka rannsóknarstofu í í sakamálarannsókn það er svo annað mál hvort það séu hér rannsóknarstofur sem kynnu eða gætu rannsakað eitthvað af því sem þarna um ræðir en það er kannski önnur umræða hvað reyndist ykkur

í þessu krefjandi máli málið var að mörgu leyti flókið það var þannig að í

annars lands þannig það var raunverulega kannski einna flóknast það var

var gerð um borð í skipi úti á reginsjó þar sem sérsveitarmenn frá ríkislögreglustjóra flugu með þyrlu Landhelgisgæslunnar og það var gert í samráði við skipstjórann

það gekk gekk mjög vel en var að mörgu leyti sérstakt og og örðugt að mörgu leyti að þurfa að bíða eftir því að handtaka þá sem eru grunaðir

vera með vitneskju um það að við værum að leita að þeim og það var þá ákveðin hætta á

eru einhverjir þættir sem þið teljið bara alls ekki upplýsta einhverjir einhverjir þættir í þessari atburðarás nei við teljum okkur eins og ég segi í stórum

dráttum hafa hafa hafa varpað ljósi á en hlutverk eftirlitsmyndavéla það eru skiptar skoðanir á þeim reyndist það ekki mjög mikilvægur þáttur í þessari rannsókn jú alveg frá upphafi í raun og veru til enda já raunverulega alls kyns eftirlitsmyndavélar bæði opinberar og frá einkaaðilum við söfnuðum eins og ég sagði áðan gríðarlega miklu myndefni sem er töluvert stór hluti af og varpa ljósi á það hvað gerðist það eru það eru myndefni úr opinberum vélum sem borin og lögreglan reka saman og síðan úr verslunum það eru gríðarlega miklar upplýsingar og þær voru mjög hjálplegar ertu á þeirri skoðun að það eigi að fjölga þeim í miðbænum ég hef raunverulega enga enga skoðun á þær eru vissulega til vissulega til hagsbóta þegar unnið er að rannsókn máls en þær eru líka eins og sumir hafa bent á þær geta verið inngrip í einkalíf þannig það

hjálp í þeim hvernig fannst þér við í stakk búin að takast á við þetta

tækjabúnað og annað ég hef nú stundum haldið því fram að svona grunnatriði í störfum lögreglu og ef ég leyfi mér

lögreglunnar sé sá að takast á við stór og erfið mál sem koma hratt upp þegar menn snúa bökum saman og takast á við við vandann og í þessu máli var það þannig voru allir tilbúnir til þess að takast á við verkefni í málinu og það var á stórum auðvitað héldum við héldum við sjó í öðrum málum á meðan en það var meira og minna allt embættið undirlagt og allir tilbúnir sama má segja um samstarfsaðila eins og Landhelgisgæsluna og önnur lögregluembætti á svæðinu

það var eins og þú sagðir sjálf í upphafi að heltók þjóðina það voru allir að fylgjast með og það vildu allir hjálpa til það sama er með lögregluna og ég tel að við höfum

og ég er ánægður ánægður með rannsóknina í þessu dapurlega

látum þetta vera lokaorðin takk kærlega fyrir komuna Grímur gott kvöld ég er fyrst og fremst

segir Tryggvi Ólafsson myndlistarmaður sem fékk á dögunum riddari af og var afhent orða af því tilefni í gær

í Kaupmannahöfn sinnir Tryggvi nú list sinni að Droplaugarstöðum í Reykjavík þar sem Halla

og Einar Rafnsson spjölluðu við hann eftir opinbera heimsókn forseta Íslands til Danmerkur fyrr á árinu þar sem Danadrottning veitti nokkrum Íslendingum orður fyrir vel unnin störf var þó einn sem enn átti sinn riddarakross inni því hann átti ekki heimangengt þetta var Tryggvi Ólafsson myndlistarmaður og hann frétti

í gegnum síma ég fékk bara símtal frá sendiherranum í Kaupmannahöfn sem sagðist

ég fengi riddarakross af

mér sá er aldeilis fyndinn í dag þetta er ábyggilega bara eitthvert svona fyrsta apríl númer ég átti ekki von á

ég er bara austan af Norðfirði og hef aldrei átt von á krossi fyrir eitt eða neitt sem nú býr í Reykjavík bjó og starfaði sem listamaður í Kaupmannahöfn í næstum hálfa öld heimili hans og Gerðar Sigurðardóttur eiginkonu hans stóð íslensku listafólki í borginni opið og varð eins og óformlegt

en það sá Tryggvi auðvitað ekki fyrir þegar hann steig á skipsfjöl tvítugur að aldri ég að verða stýrimaður mér leið alveg ljómandi vel á togurunum ég var búinn að vera á togurum svo var ég búinn að fá loforð fyrir því að geta komist í að

eða þá að ég myndi fara til Kaupmannahafnar að reyna að mála eitthvað sendi sex myndir og var bara tekinn inn svo fór ég bara sjö ár ætlaði að vera bara í

ég málaði þar bara alla ævi svo að segja enginn íslenskur listamaður á jafnmörg verk og Tryggvi í opinberum söfnum og einkasöfnum í Danmörku og enginn íslenskur listamaður hefur haldið þar jafnmargar sýningar nú er ég kominn hingað og ég get ekkert málað lengur því ég er lamaður hérna vinstra megin en ég teikna þá bara hér og bý til grafík

einn vetur á grafíska

tvö til þrjú eintök Tryggvi dvelur á Droplaugarstöðum nokkra daga í viku og nýtir þar tímann vel þar geymir hann meðal annars

úrklippumöppur sem hann hefur í áratugi safnað í myndum sem veita honum innblástur er bara með vinnustofu hér ég þarf ekkert meira sumir þurfa helst bara heila til að geta málað nógu stórt

þurft sérstaka aðstöðu málið er það að hvað ég teikna á morgun það hef ég ekki hugmynd um

skoða þetta og svo kviknar eitthvað ég veit ekkert um það stíll er bara

yfirborðslegt hugtak það er eitthvað sem tískan og allir nota að búa til myndir er fyrst og fremst vinna ég er ekkert hvorki gáfaðri eða frumlegri en þú eða einhver maður úti á sjó munurinn á mér og ég kann ekkert að hekla sko allir þessir stílar og

með framtíðina sem sagt að vera spámenn ég hef aldrei verið spámaður ég er fyrst og fremst

alltaf verið það já

bless svolítið já ég hef voðalega gaman að hugsa bara um dömurnar og blómin og gróður jarðar og allt þetta þess vegna safna ég öllum þessum myndum og dóti þetta er algjör paradís fyrir mig en ég hef aldrei ætlað að breyta heiminum með því að búa til myndir ég er eiginlega bara eins og lítill maður sem situr uppi á steini með blokkflautu og spilar af því að honum finnst heimurinn skemmtilegur þótt það séu glæpamenn líka sko sumir hlutir eru alveg ótrúlega stærstu söfn Evrópu svo ég er eiginlega bara búinn að afgreiða það ég fer sennilega ekki aftur til útlanda

ég er orðinn fótalaus sko en það er búið að gefa mér alveg

ég er búinn að vera á

í nokkra tíma þá kem ég út bara á einn drullupoll það getur alltaf kveikt eitthvað þótt hann gleðjist yfir dönsku segist Tryggvi alls ekki vera

ég er sko ekki

en ég ætla að leyfa mér það já að ég sá á einhverri mynd að hún er rauð og hvít orðan eins og danski fáninn er náttúrulega Dannebrog og ef ég fæ þetta nú um hálsinn þessa orðu þá hafði ég hugsað mér að hengja hana á bláa skyrtu því þá ertu kominn með íslensku fánalitina og það er ekki til

vera vanþakklátur eða reka tunguna framan í drottninguna það er alls ekki það heldur það vill bara svo til að ég er Íslendingur hérna í þessu landi og vil endilega reyna að rétta upp þetta blessaða lýðveldi lýðveldið er yngra

þættinum er þá lokið í kvöld Kastljós og menningin snúa aftur á